Waa comme lekk yu dee available man yooyu yooyu yooyu am naa si su may ne nawet bi nii nga am gerte, nga am dugub, nga am mboqa yooyu daf dee available soo ko béyee nga denc ko dinga ko mun a use ba nawet bi jeex, waxumalaa dugub sax moo de gën a mun a yàgg. <noise> Mboq tam mun ko dee mun a jël nga wol ko nga denc ko, mun naa nekka sunguf, mun naa nekka mboqa, mun ngaa nekk ge- <hesitation> nga koo def si cere bi. Mboqa dafa bari mun nga ko def lu bari nga lekk ko, gerte tam mun nga ko def dege nga lekk ko yooyu yëpp nga koy def doo ko mbaxal def gerte, yooyu yëpp mun naa nekk. <noise> Soo demee ba nga xam ne <noise> yooyu jeex na noor bi mun ngaa ñëw nga def kaate, nga ji kaane, soble, karoot, tokumba, yooyu yëpp mën nga koo ji, nga use ko nga lekk ko si nawet mu dimbale la, yooyu noonu suñ ñoree rek ngeen dagga, daanaka yooyu mun nga koo denc di ko lekka nawet, yii nawet, yii noor, léegi nag at bi yëpp danga bugg di am looy lekk loo soxla. <noise> Moom suy taw yaa ngi am gerte yaa ngi ko ji dugub, mboqa, basi, <noise> su nawet nag demee ba jeex <noise> nga dem nga dem béy soble, <noise> béy kaane, <noise> béy lejum <noise> béy yëpp, te <hesitation> at bi yëpp danga bugg di am looy lekk. <noise>